Etipia pegua reta jaeko jaereta icultura jae arakae guiema ou jaeko jaereta oime guɨnoi imbaei ikalendario jare ialfabeto jare ireligion ortoxa jare oime jaereta itradiccion jaeko meskel jei jae jokua jaereta jeko jare ma guɨrovia katu jae reta jeko